Este báh muo taig úh laig joh noh pues buu tó chá la já taum pareja chá tsáh tanto chá tsá ñiu chá tsá muh por que laig laí tó náh máh tsá muh láh joh gi tsá ñiu joh náh chá chiu joh tsá ñiu <noise> náh chá chiu jah-jah dos tres meses antes ge cúa úh laig nih chá tsá chiu kúh náh ní záh kuh main tó laig kuh tu ñi cóh tsá laig ni jaí ni náh chái tau cháh náh chai chia úh noh chia, chia úh nih chia joh náh gi chia íh ñih chia joh ku náh tsáh kuh chiu, ku de raja ku báh jaí óh noh áh ni náh chiu báh main taig müh doh áh joh la bá tó chá tsá ñiu. Jóh tsá ñiu nah-nah jé shía li lóh tóh shía tsá-tsá láh bain au jain ku laig íh fu éh noh lá joh oh chá jain nah lóh gain náh ló noh éh lau íh nih lóh costumbre áh záh joh naum muo náh noh cháh ni altar chí jo noh náh lá láh noh aig róh náh láh lá jai muo náh lá la noh muo náh lá láh muo gai báh jóh já laí fu main joh záh muo óh tsá go íh nei jaih zá muo óh hó jo zá gi muo óh hó oh náh néh shía lá lah fu, fu laig fu bain áh já joh noh. Jó la báh tsá muh gi oh pues náh chá chiu jé ain ti laig gi máh aig yái náh, naí chá lei gi ain máh, máh aig chá yiuh aíh cha-cha tsá kieg cha joh náh jéh shia lí ti noh ain cuo horno máh tsá ih ñih au ba-au bá loh gi tsá zé muo tsá ni ló áh ñih zéh muo tsá ih ni muoh negocio naig óh koh zaig tsá aíh shia tai aim muo tsá jóh pieza aim muo tsá náh íh ñi-íh ñi kó ná áh cha-cha tsá kieg mü taig taum jo ná- jo ná íh ñi laig áh. Áh ngo ni aí náh áh ñi laig jó nein-nein íh tsá ih ñih kóo pieza kóo chá tsá kieg jóh áh müh lá baí do náh áh ñi laig pi shiu joh ngo ní aig yiu joh já leí tsá tó toig tsáh íh ñih pei íh-íh chá yiu lau múo shoi tsá bei góh taig tsaí chá já la íh ñi péi asi jo-jo lá joh chiu tsá to laig áh la góh gi náh máh tsá éh muo tsáh noh áh la joh. Joh náh náh chiu muo íh chiu náh de dos meses tres meses antes záh tsá muo íh chiu cháh ain íh tsá oh muo náh laih úh éh jó gi ná-ná zá tsáh ain-ain naig ngi, ain tsá óh ngi jó costumbre áh uh fu ngi nai-nai ni muo chá dio mein ku lain yiu, yiu-yiu ángeles joh la óh gi áh dia dos kú lain ih tsá kiei jóh náh nai náh chiu já láh. Ah main tsá tó mu-mu jo no joh noh <hesitation> noh preparativo áh muo tsá áh chá tsá chiu shía la joh taig úh laig láh muo áh maig náh ló tzá cera cuá táh chá naí dios chá naí li cu lain tsá yíu kú lain tsá jieg zaí cera kóh náh zaí tsá puo cera zaí tsáh áh náh cóh joh náh laig óh náh joh áh laig tradicional lai fu áh joh áh cha-cha ba muo taig úh laig. Nah jé tsá shía aín tsá ih naih lai fu au bá lo gi tsá chá ih-ih tsá chía laí fuh já lai bain fu muo fu ni cuáin, fu main, fu jóh áh jo tó tsá tsi dios cha ba muo taig úh laig náh jé tsá ain naih lai fu joh oh gi náh jé tsá na-na ló tsá cuó úh nain tsá bá müh chá yiu, müh chá tsá kieg bá muo gá taig a las doce del dia góh main taih ain yá taum joh yiu goig kú lain yiu paih goh la oh ku lain tsá kieg oh náh úh nain tsá cuo aig tsá aíh noh lá báh una señal dé-dé bienvenida áh noh áh-áh loig tsá béih ku lain joh una señal úh nain tsá cuo úh nain náh ni náh no náh ni zaí tsá íh ñi náh ni íh aig ain náh ni ná ih aig tó náh ni náh éh main zain lau cha ih noh ih chá yiu-yiu pai oh chá tsá já lá áh tó pai tó muo fu. Ah tó dominico já lá ni tá mü róh, ni tá áh ñi pei, ni tá já lá mü ró já lá éh áh jain áh laig tsá lóh áh cuo tsá aíh. Ah chá tsá kieg gi do joh náh ni táh joh muo jáh taih doce náh ni náh aig níh róh áh ñi laig ni náh éh já lá noh, ni náh mole ni náh áh no áh chá tsá joh éh-éh úh ñih úh noh no náh, náh ni táh mü ró ni táh cerveza, ni táh ñih ni ná ñi, ni náh tá shiu ain taum vaso múh nih táh. Náh uh nain tsá cuoh náh uh nain tsáh báh muo já taig áh müh-müh dos ná uh nain tsá muo gá cu lain joh mas tarde ká loh gi oh joh no óh náh tá muo íh tsáh chá chiu cháh muo úh éh gi oh náh main aig ante gi lai nguin tsá fáh fuo costumbre laig lá cóh gain joh ngui muo íh tsá taí kuo taum grupo aí tai có grupo cháh tsá jieg có grupo chá shoi já lain chá mü ñi campanita chá jo noh áhjoh señal áh-áh tsá taí chai nih chá tsá jo noh náh íh noh ñiu lai éh santo joh noh paíh íh shoi jo náh eig crau paih múh fuo chá naí dios joh noh joh la joh áh úh laig áh fu lo la joh áh no costumbre muo tsá noh láh có gain áh la joh gi áh-áh tó áh náh má tsáh ñiu lá tsá müh jo-jo aín lai noh laig tó záh noh para áh müh ló tain lá jo gi laig gasto. Áh záh noh en-en áh chá úh ñih joh báh mü shia pues jo eh-eh la go laig es noh joh éh ai-ai tó záh ko sencillo jho ain kó aum jie shiu tsá, tsá lain cha cúo tsá lain tsa misa ain óh pero muo taig úh laig noh láh-láh buh bei tain gei laig gasto joh laig.